Kisoboka kufuna amasemereirwa againgi nangwa tekisoboka kufuna amasemererwa amaingi habwokuba ebyetago byaitu munsi munu bingi muno kandi nebizibu ebikutabaniza osanga biri bingi muno obwo genda okakora ekintu, ekigarukaho, no sobora kutabura mugenzi wawe, <hesitation> bwokumara kumutabura, amasemererwa ne gabura. Obwogenda okatabura abazaire baawe, amasemererwa negagaruka negabura. Obwo garuka ne'kindi okatabura banyamuzare baawe no'ba ottaina amasemererwa. No'bwogenda okaburwa ebyetago byawe, byo kwenda gura, nabwo nosanga amasemererwa otaina, no'bokuburwa sente, no'sanga ottaina masemererwa.